﻿Ta ƙumbili shi yinan woii wo njugɗo ya ƙui, ƙelenƙu shoƙ ƙuƙo mun yi wala ƙuƙo mundi ning yii wo nigoh ƙe ma shoƙƙo wo sholom ƙema perƙo niya ta ningƙiƙo wala peneg ma ƙeleƙu wocchire ma ƙamum ƙema shinƙo ɗoƙ ma ƙamum wesshirem shon peleu ƙa jugɗom a ƙam wosshirem ƙari iya jugɗani ƙa tererm, ƙari iya jugɗani ƙa ar shiraƙom, ƙema jugɗo ƙuƙomƙara yu shon ɗoƙ peleu gɓonog yei shgƙuƙo ta kpacchilero ƙe ƙishi anchengeu ta wuweroƙishii waan chengeu ƙera pera ni ndi shuƙƙo shiƙo ƙa shira sha ma ɓanaƙu lam mije soƙshoƙo, kpasshilani ƙishi nwanchengeu ta kpasshilero ƙishi nwan chengeu ma ɓano laminjire shiɗan thigh a ƙuni minshire peneg wocce ma ƙam, ƙe diƙeƙo an <hesitation> an fuɗɗan shiƙ, shiƙƙo ta yuwani pee ƙema shaɗɗuƙo wosshemmo ƙen pina aam ƙen jugɗina ƙen jugɗina ya ƙuƙoo ta yuwani waala ƙema jugɗuƙo ken fuɗɗa yei ƙen fuɗɗa yei <hesitation> ƙen fuɗɗina ƙen fuɗɗina ƙen fuɗɗo shiḵki ƙen lii, ɗojii ƙema pinƙo mandi aamii ken miru ƙen yi pang ƙishimmoi minshire shinnaroi ƙu wo jugɗo ƙui, shuran ƙu shero ɓara wo jugɗo ya shogƙui ar fuɗɗo shiƙ taƙham, ar fuɗɗo shiƙ ɗiƙeem ari temmo yammimnam, annoƙ ƙan foro ƙuni shi yamba yinan ti ƙu piraa.mmo foro ƙu we jugɗa ya ƙui, ƙema jugɗuƙun ya ƙuƙoo ƙera ƙum tomonƙo ti piɗi ƙema jugɗu ya ƙuƙom ƙera ɗiyani kishii andok shii shinna ta shoosho, minu pambuƙo ti ii ninya shin wannan ƙa foƙ forommoi shin ndi wattu ƙaii wo rimbo shiƙmu ƙamma.